Pues antes ka xa ñanu dosanu xirin kadiste xanininu xa kutunu ni xo persona ñu naadi, na kolonana nuenanu, xa nue ñadi, na kada ñunu ña disinu kada acompañanana xa kada ñunu xa kadanu vida wenenu nu keni nu xirin familia nu ko antik kanxu, xiton disinu na klasi persona, na klasi ñadiñi, na klasi familia ko iyo, gente wawa, iyo gente ñnai, iyo gente este ndeyini tenadada nxu xanininu, xa kada nu antik ka xa ñanu dosanu ñu ñananasanu. Pues suerte ña kada acompañanana ñakada comprender ñanu nxu nadiñinu, niku ñonu kutu xinu. Este tiempo na xtoño ño indio, santu xa kutunu ñayu ñayiwi.